Te një këpucë shulletën, kemi këpucën çë mënd jetë burë di vari materiali, pranë kemi kapet, pethkun e shulletën e thashë e mosgjë.